Wakkati mi wiyata mi heɓi sa'a masin kannjum woni Ko ɓeɓe woni ngam miɗo njogii warta, ɗum ɓurɗo laabi yimɓe, ngam jeydi taƴre kala so tawii mi yahi woni kadi ngal. Kadi, ko waɗi keɓeere ngal heɓaade waawugol sabu miɓe njogii yimɓe tawii mi waawataa heddii goɗɗum laawol goɗɗum.